Ja mꞌaaⁿ cwii wendyee tsꞌaⁿ na ya ñꞌoom ja ndoꞌ joona tajnaⁿꞌa joona xjeⁿ na ndyuandyena, ndyeendye joona tajnaⁿꞌa joona naquiiꞌ na ja jnda̱ teijndo̱ya na lati ja cwiindye joona ntquiuuncho cwii chuuꞌ cwiindye joona nquinꞌoomncho ndyee chuuꞌ ndoꞌ mati cwiindye joona jeꞌ nquinꞌoomnchondyee chuuꞌ ndyeendye joona nmeiⁿꞌ cwilaxmaⁿna nnꞌaⁿ na ya ñꞌoom jaa na tajnaⁿꞌa joona naquiiꞌ na ndyuandyena.